بصحى من النوم الصباح، بقوم اخش الحمام بعديها بصلي و بشرب القهوة و بطلع علي كدة. في الغالب ما بحب اكل برة و بنتظر لمن اخلص شغل بعد كدة برجع البيت في الغالب بنتغدى كلنا سوى في البيت. بعد كدة، بقعد برتاح شوية، او بتونس مع ناس البيتز مرات بكون عندي حاجات مفروض اشتغلها في البيت و ممكن احضر شوية في التلفزيون. ما بحب المرقة المساء الا اذا كانت ضرورية. بنوم غالبا الساعة عشرة بالليل.